कोलंबिया! दक्षिण अमेरिकेच्या विव्या वथारांत अशिल्ल्या कोलंबियाची गिरिस्ता। आनी विंगडा विंगडा तारेंची असंस्कृताय आसां, जी तया देशी, स्पॅनीश आनी आफ्रिकाणा दायजाचें प्रतिबिंबित करतां। कोलंबिया संस्कृतायेंचिन कन्या मणारीजोवानी अंग आंक दिल्यांता। कला आनी वस्तुकला। पायले वसाहतवादी वास्तुकला कोलंबियंता वसाहतवादी लोककलेंयची जायतिन घोषताची उदाहरणा आसता। त्यांया कॅथेड्रल दा बोगोटा आनी इग्लेसिया दा ला कॅंडेलारिया साराकिलेंय नामेंचिन स्थळां आसता। त्यांची लोककला कोलंबियाची लोककला ताच्या विचित्र रचना। गूसापागोनोलाच्या नमुनें आनी डिस्पाट्टेय जिनेणां।